Tuusi'ita peekira, sukuu'ita peekira, heruba'ita peekira, resiura'ita peekira, kasi'oo'ita peekira, bo kasi'oo haia aree'ita peekira, bo kasi'oo haia bo suku'u peekira, bo kasi'oo haia bo heruba, bo kasi'oo haia bo resira, kahu'uro'a, kahu'uro'a haia are'ita, kahu'uro'a haia bo suku'u.